Arivu sempre ën anticip, sempre prima përché suportu propi pa le persun-e ch'arivu sempre ën ritard. A pöl capità capité üna volta d'arivé ën ritard, ma pa sempre <hesitation> cuindi mi arivu sempre sempre ën anticip